Jau skwi man indi man nga ndiya a gid ninga’a tsaga tsowasa skwi ngidakekka man a aman <noise> <hesitation> nga ndiya diba’abi sjwi indi mashalika a nin nga’a dawdaw a, sim nga a nasma in d’ dzarda gagarta to gagarsa ndi ngida kilkka to sim inpizha a shinkafa sata nga zha a vinna a ngisi sai vaninda sai diya a gugun ana tuwuz skwihiya’a nasa a ngagi sldina’ a vina in nasba ana vannda ana gugumeba mana laka nasa a ngoziya ata halta nga skwi ta halla nga sunkad giddai a, a nga tina <noise> nga man nga nda a ngizanga dai skwi in nasa ma nga sima nga kuma man va in dzang kata mena a nga guda nga, ngaza sunka sunka kata ngitima a man in shikina mmanakin wudai dzaari in tata kina ngade a shibiti ndi in ngida kukka taguda skwi in nas a kandobi a taguda gagar a sipambiz tivra a man ngakam nga nda kada harhara a nga sata nga warda askwi man a gangbi. Kir mayim man zhigile èalan pambazina ava ba, agi pambaz na ava, ndo man zhigile èalan pambaz na va bi ba dai ndza kata, nga pizhe salawa yapi salawa n'kwadaka ba azhe arai nga pizhe skwi ndi sa tsaɓ tsaɓ, tsaɓ tsaɓ, tsaɓ tsaɓ agi faɓ zlam mok ba agaɓa amba jili dawu gaskiya a pah jah ntuva sa a èel pambaz ava ndo, man kira azhe tewi nga ba ka wurana mere wid amab kumba adawu ntuva sa saidai gagar ye warda skwi mana agiya bi, ka ndau ntata a gagar ga mana da gi ler chew sa miya aza kid ka, <noise> vanda nenga nga ti nenga a mokotub. A gogum anga siya kuma angizanga kuma a nenga skwi man nga skwi sa èi, shinkap sat nga pizhe nenga azèay nga za zlozlur nenga'a èi, man ndohi kine man ta way zlibda dan gida a wuday nga ba ata gau mizline avuna, amba amba mana a kine agaɓa ta mana a wudaynga nga ba ata tsina skwi mana skwi ndi nenga skwi man aka kwele adeba azèay ko ngoz ko kir away skwi n'jina, man kasuna jongo aèbi sata a skwi mana ka ngotsa a ka ndau dai skwi ndi a ngasa To kat’sa katakahai nga, a kin indi bibiya ara man wudai nga a sldin dakata meme satdwak ma kada wai matta’a a gidagidso mabba aika aria katahaka nga a kasang simna lukol ngida ana wudadi ngozi ngiba aria ta ngwats simnzi rasa’a zhikle a takahanga a nzaw a vai ndihiya a rasa ko a ngwaslim ko a vakad stadba a ndawa ndawa a ta tsina dainga kata halaw skwindi, <noise> skwi indisa a satsa ta jii, ataw man nga pizha ta wudumsa a giya satabi sai mana awai jillina kwakwar a ka sidikiya a gid kwakwarsa to yam mana a gi tuwinga a va yam ditaka tsatsad yama a giya vatiya satabi in nasa a wai yam kumba a dawsa ava gagar ninga kam nga tsakad’ dawdai a malama ma nga tsakad’dawdasa a nga zagi temapa inda ngi tenapa’ba nga ratsa mining a ngaza sldiki gagar kawaiba kagi temapa mana gwar. Inta memesidwak ma kada wai maffa a gida gid’wak aria katakahanga a ka hasan simna lekol a wudahi ngozinaiba wudahi aria ta ngwats simnzi a zhikle takahanga a nga nzawava a ndihiya a vasa ko a ngwaslim ko avakad stadba man ndawa ndawba da tsina dainga kata halaw skwi indi. <noise> Skwi ndisa a sat sata jilli daw man nga pizha ta wudun ngasa a giya a sata’abi sai man a awai jini kkwakwar a ka slkiya’a ana gid kwakkwarsa to yan mana gi to tuwi nga ava yam fi tat tsatsad yama a giya vatiya sata bi ningasa a wai yam kumba ba a dawsa a va ga gar ninga kan nga tsakad dawda malama nga tsakad dawdisa a ngaza ngi tema’pa inda ngi tema nga pitskad tema audaba nga ratsama’a a ngaza sldiki gagar kawaiba kagi tem ngwar a ninga a simma nga nzapasa wayim ngisa ta dakwa nzal ninga azha kumb kumba a wayim ngisa simta sata mana a zha bmata avatibi man kago kwiba kuma a wai mandi ka pan bama’ a ambamba to bamsa.